هو، څاروي له یو نسل څخه بل نسل ته پوهه لېږدوي. مور او پلار خپلو اولادونو ته زده کړې ورکوي، لکه څنګه چې خواړه پیدا کول او خطرونو ته پام کول. ځینې څاروي لکه بيزو او ځینې مرغان د وسایلو کارول او نور مهارتونه خپلو بچیانو ته ښيي. دا پوهه <hesitation> د ژوند د بقا لپاره ډېره مهمه ده او د نسلونو ترمنځ تجربه انتقالوي.